Jicaŋéén minja aŋa mé galéjol nakaan soon aŋa go natosoor béjoow gaféén wala néni ajaam gawél naŋa go natosoor miin atéy; galéj gagu go inja aŋa mé miin awaaj imbi uju ajoow do numaal.